He ndu uto bbini mo a bboorin ghara bége, ngi njíli bége. Wii ddiisi wi ma nsaantini doroŋ, wi giti giye a bgeeñana a teeg ma, ateeg ma hi ma nñiñiti gmali bembege, hi ma njédibà ananbà yaa a liiti willi ma we gí. A gii wom ma anñaabà bembe, a wi ma hi antéy han bégaa daan húri yaa, ho araabâa unbiiŧa bàa ma fana jeted binnaŋna. Tita unñaabà wéde, unñaabà wii wom ma, a bijaa bége wédi ma faŋ ma ndi hali ma nnúmma wi mo. Anjéjede njali ma ubiiŧam bo fjugubun ɓaali gembe gee gi anwosate a wédi wembe, gjif gilli ma anwosati gi a wédi wembe we just hara nsiigi we jíli nsiigi we agí ngi afecsiyon wima húri yaa wee wi anjédi a bboorna ateengini ma, annaŋma.